Pues la eig doh pues záh áh televisión de color jóh-joh noh pero jo bá oh náh óh chá shie muo jóh jéi cóh bulbo jó noh zái tsá antena yíu níh jó-jó gi la záh señal, jo la jo sin control joh báh jéi control náh tsá lain tsá yíh tsá cáh te li zaig jóh ti joh taum chá yíu tsáh li zaíg dóh manual áh já no jo-jo oh gi zá oh de color óh tsá báh muoh oh tsá yia joh es blanco noh áh blanco y negro jo muoi nguin coh taih shiu já áh noh de color joh ni eig control ni eih gó pués yía cha fuo nah yía muoh ga-muoh ga lá oh láh baíh jóh yía chá fuo muo gla oh lá baig muo gáh náh televisión chía muo ngo jó tsá naum gi jóh gía gáh náh televisión chía jóh no léh náh laig jóh ná sí cóh control joh ni neih áh color nih neig joh noh yía go oh noh pues yá eran los, los años no lo años no-no noventa en los noventa áh já jóh noh pues yía chá fuo beí noh tsi nunca já má la óh tsá nunca jó mo, jó mo naí tzáh nunca bai jo, léh muo familia léh muo ñia léh muo joh, joh la jóh noh pues muo gá yí lá bai kó naín chin náh ti bain joh peh ngo gi ti li sái kó noh televisión cóh control yíh cóh control yíu cóh jóh naih neíg já lá áh éh ain náh jéh. Eh ain familia jéh joh pues yía laig áh jáh láh joh noh gá laig có televisión.